Prefieru'l cochi utomáticu pola facilidá i comodidá ala ora de guiá-lu, enque el cochi manual es el que guíu de continu, tantu pal puebru, la ciá, olas carreteras quandu tengu de viajal. El pobrema gordu del cochi es la genti que lo guía, seya utomáticu o manual quasique sempri ai un gelipollas drentu.